Sipulut na tabo ilala ntongan kan ibaen lomang anggo inda <hesitation> ketupat mala ketupat i kan mambaen cangakangna ma loja kan kon manabusi ma iba tu poken manabusi iba tu poken baru isi irondam ma jolo sipulut nai cara mambuatna irondam sipulut nai dungi rondam baru i paiang dung i paiang baru isi ma aha nai cangkang ni katupat nai i isi baru i baen santan na ibaen santan sa panci sampe full sampe bonom sude aha nai cangkang ni katupat na on baru i pagurgur i pamasak dung i masak iligin mantongan i angkat kan sanga ma masak baru i patiris dung ipatiris i cocol ma dohot gulo pasir abis i anggo inda indahan si manis son nangkinan ma carana i pamasak jolo gulo nai dohot sipulut nai baru ibaen bawang gorengna, lomang pe songoni juo anggo inda nasi tumpang domantong kan nasi liwet anggo inda indan saok i baen mala lobi indahan i ibaen indahan saok ibaen bawang merahna i goreng ibaen bawang aha na bawang bakungna gangra na bawang perei na baru i goreng baru i pamasuk indahan i tu kuali i baru i sajion tu pinggan i kan ima i pangan rami-rami marrami-rami apalagi mala ari rayo bage mala adong alak na orja. Adong alak na malangan soni me ibaen kalak i mala marlobi-lobi indahani kan anggo deban tongan na mar rami-rami sajo alai, i sajo ma ahan kan ni alai kan, dungi sada nai anggo sipulut na taboan i ibaen agar-agar na ipamasak jolo sipulut nai pake aha pake o santan baru i pamasak agar-agar nai dung masak araha nai o aha do sipulut nai baru ibaen tu talam i parata ma tu talam i dung masak agar-agar nai baru ibaen tu ginjang ni talam i agar-agar on i paiang ma jolo dung iang baru bisa i korot-korot ipamasuk ma tu kulkas ngali-ngali kan tabo anggo inda songon ketupat i mantongan kan anggo i son tu pasar muse ma ke manabusi cangkang nai ntong kan anggo di kampung musengan tongan i mandailing momo do isi ahana cuma na mambaen na do manombo baen cangkang na on bo na susah i alak i anggo ison momo do alak mambaen cangkangna anggo i sadun tar susah.